Tsy ara-dalana no sady tsy tokony hatao mihitsy aloha zany gny hanjanaky ah planeta hafa satria na tsika samy olom-belo aza mifanjanaky tanàna teo ohatry hotraky zao hoe: i Frantsa, ah nanjanaky an'i Madagasikara defa zavatra tsy mety zay satria lasa ah nanimba gny fiaignan'olo aty, nahafaty olo, namono olo, ary habibiana zay nitranga zay, nagnandevo amy lafiny rehetra, nangalatsy ze azo nangalarina, gny fanagnan'ny le olo igny ka tsy mety zay. Ka raha zay koa gny hataotsika gny planety hafa de tsy mety mihitsy koa aloha, tsy mifagnova ny toera rehetra.